Ny fomba fiasan'ny fandrehetana jiro dia mampifandray ny ampoule amin'ny herinaratra raha toa izy ka pihana eo amin'ny on a, dia mandefa ny herinaratra izany makany amin'ilay ampoule, de mirehatra ilay ampoule. Raha ohatra indray izy pihana mankao amin'ny off, dia mampisaraka tsy mampitohy ny herinaratra sy ny ampoule, dia maty ny ampoule.